Najah live cachi niccoua, nehcoua nen xantiyah, xantiyah, melun, papuayah, aloxox, nochi inun, najah no, nontequite nevis, ca inun. nochi viya, nequilia nolamatzin, nichmaca se perazo de xantiyah, nichmaca o tlacamo canah quiemah tocoviyah noyihqui melun, ua inun, ya inun nehcua. ca, ca inun najah tepichen nochi viya Nevitz de, de ca, cacal, de con no, notequete nesiahtevitz, nesiahtevitz. tus nequilia, nequilia nolamatzin nichmaca, nechtequili, se perazo de. xantiyah, o tlocamo ticpiya xantiyah se perazo melun. nuyihqui nun cuani nuche, nochi inun, cu cunca tu centavo, tocoviyah. tpiayah tlen couasqueh, cuc ametla, pos mas sa plotones, mos tla. plotones, pos sa ica inun, pos sente unte nehcua, tepetz cachi. barotoh, cachi barotoh neco tehoun tlachonte, titlachonti niman. con ico plosah, plosah monamaca de tli mach, pero aveces unca. centavo o aveces amo tipiyah tocentavo, pos amo tocoveyah